Ngax'i nguxra na nth'ila chunda ntha ngachixru ntha nchixru la nthajon tho nchixru ne'na jinda jua nchi xi tjaa tho ntha uxi tjagon kon thachixro nthachinaa thajon china nena <noise> nthatsa jina'a para ngo ncha tsu tsenthaa tja nixi xrutsu se tjsu tsenda xro ingu nche tha tha kjenna nchisela nixin nchela xruso sine ndabajixin para nthee ntha la ntha nchise la tjajon nchise nu abril nthachitja nga ntha para nuu septiembre nuu octubre natjexin thixin tha thu nua tso ntha thu nua nthataxin thania nchise nuu octubre ndathaxin thanda tha tjajun nchise pa ganie la ora nthia ntha tsuxema ntha nthacha nua o ni su sina <hesitation> a xrarua ni sunueie ni ke'e sinche'e gona la a chena thi june nchise na ntha pero nthui nchise katse pero ni nanu a jia'a ndue thi xi tsema jila jina para ncho thu che yaa nthate nixinchi ndi thi lasintha <noise> hasta nthi thejngo jinthe thithengo tsaa the guaya ba thundusu baa baya si nth'i icha para nja'na yaa ntha sinexi sintha <noise> sintha <noise> si este pues quítalo mejor si thi ntha. Ntha thja <noise> jina ts'un tajon nda thja nixin ndisithi este ngaxru xruane kunixin ntha sala thajon thaja ni ko nthe thi thajo thaja a bithujin la thajia thu ngaxin ngana thaja thanthete thia xingana binthe kintha o binthe negra, binthe thixise thuche na se tha tajoa nese ngi cosa yaji jna' thujinao barexin baringixin ko bithujin ngachru nixin nchi jina ngachru kaia la tingaga bithujin na bengathja nena ga <hesitation> thi thiga ngaxru thingatha ntarithja y xruini nii geeya ngachruia the ngathja thajo jinu neni nua ya pero ji angixi <noise> xiji nunthe thu si thengaya na ndachao nua ngii nthujin nthe iala ge iala thujina para para jana.